رح أختار إني أروح مشاهدة فيلم وحدي، ممكن إنها تكون تجربة البصرية، <hesitation> مشاهدة فيلم تمنحني -فرص- فرصتي من الاستمتاع بقصة بصرية، وصوتية دون أي إنقطاع، ممكن إنه يكون كمان التركيز على المحتوى <hesitation> إني أشاهد فيلم بمفردى، استطيع التركيز بالكامل على القصة، وأفكارها، ممكن إنه تكون الراحة النفسية <hesitation> جد جد مهمة، وداعمة قوية.